تختار ورق التغليف المناسب ونوع الشريط، تضع الهدية في منتصف الورق، ثم تلتف الورق حول الهدية وتثبتها بالشريط، تضيف لمسات إضافية مثل الزينة أو البطاقة لتزيد جمال الهدية.